איך בין נישט עכט באהאוונט ווען ס'קומט צו ספארטס אבער כ'מיין אז די מענטשן אין מיין לאנד האבן ליב צו וואטשן די סאקקער און פוטבאל געימס און דאס מיין איך.